Cantyja ꞌnaaⁿꞌ quiooꞌ cwii nnom na quiaa na wiiꞌyoꞌ mañoomꞌ nljeiꞌ ee chjooꞌ tsꞌomyoꞌ, tiñenco tsꞌomyoꞌ chaꞌxjeⁿ na jaa nnꞌaⁿ niom quiaa na tiyaaꞌ tsꞌaⁿ majoꞌti quiooꞌ jeꞌ quia na jom waa na matjoom xeⁿ na weeⁿꞌeⁿ xotseixuaⁿ, xocwintyjaaⁿ na nlcwaaⁿꞌaⁿ, chjooꞌ tsꞌoom tiya joꞌ chii mañoomꞌ ljeiꞌ jeꞌ na jom tiyaaⁿꞌaⁿ jeꞌ jeꞌ quia na ñenco tsꞌoom jom matseixmaⁿ, manquioomꞌm jndye nnom na jom machꞌeⁿ ndoꞌ hasta quiawaa na jom matseilioomꞌm na maꞌmo̱o̱ⁿ na jom tiyoyo machꞌeⁿ cwii nnom ꞌnaⁿ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee maꞌmo̱o̱ⁿ na xjeⁿꞌñeeⁿ jom ñenco tsꞌoom mꞌaaⁿñe jeꞌ jeꞌ mati jeꞌ nljeiꞌ quia na nntseiliooꞌñe jeꞌ xotseiñꞌoomꞌñe ꞌu meiiⁿna ya jom watyeⁿ jeꞌ quia na matseiliooꞌñe jeꞌ oo waa cwii na saꞌ ñequioñe na nchii jom jnaaⁿꞌaⁿ majndaaꞌya jom jeꞌ wꞌeⁿꞌa watyeⁿ mati mañoomꞌ nljeiꞌ ndoꞌ xotseiñꞌoomꞌñe u jeꞌ hasta xjeⁿ na ꞌu wjaatseineiiⁿꞌndyuꞌ jom jeꞌ ñecaꞌmo̱ⁿnaꞌa na jom neiiⁿꞌeiⁿ matseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na ꞌu matsuꞌ nnom na aa ticañjoomꞌ cwii nnom ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ jeꞌ jom mana nntsꞌaa na ya ntyjeⁿ joꞌ luaꞌ cwii nnom chiuwaa na maꞌmo̱ⁿnaꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na ntꞌomcheⁿ quiooꞌ ñequio cwiicheⁿ quiooꞌ mañoomꞌ nljeiⁿ xeⁿ na xꞌiaaⁿꞌaⁿ tiya juu taxotseilioomꞌm juu ndoꞌ mañoomꞌ nljeiⁿ quia na ya juu joꞌ chii nmeiⁿꞌ nnom na tsꞌaⁿ nntseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ cantyja quia na ñenco tsꞌomyoꞌ, quia na wiiꞌyoꞌ oo quia na chjooꞌ tsꞌomyoꞌ.